ان انا اشوف سقوط الملكيه ايام ما كانت بتسقط في مصر عشان اشوف الناس ايامها فعلا كانت <hesitation> في الضياع ولا كانوا فعلا يقولك احنا احسن من باريس وكانت اوروبا بتستورد مننا وكانوا بيجوا يشتغلوا عندنا الاوروبيين فعايزين نشوف الكلام دا كان حقيقه ولا مش حقيقي ولا ايه.